Na mɓeldum nanton, <noise> da on nyamayi on njarayi on don tokki wai wai diga taliya sai shinkafa. To minon bo nane a hebai nyama nyiri kara, to a hebbini redu mada ai komi wadi kk nanon? min anda goddum diga nyiri, <noise> sai kunu, sai to sai to mi ummake bano sa'ire dum heɓata nyeɓɓee kenan dum wadai wasa wasari, <noise> nyauri nyauri nyeɓɓe kenan dum wadda nebbam dum wada min ngada ga nyamuki mɓeldum dum. ko bo dum wadda nebbam na'i, dum wada ko bo nebbam biriji, dum wadda manda e shitta, dum wada ga nyamuki tana shinkafa. <noise> to joni bona? joni kam wala ko dum nyamata diga taliya, sai dan- malele gere kawai dum nyamata joni kam. <hesitation> buri nyamki abinshi boddum. <hesitation>